I ka wā kahiko ʻaʻole i hoʻohana ai makou ina chainshaw, hoʻohana ia ina pahi e oki ina kumulaʻau mai ka lalo a laila luliluli i ke kumulaʻau i hiki ke haʻule, keia ao hoʻohana ia na chainsaw e oki i ka laʻau me ka ikaika no ka mea momona ka lalo.